<hesitation> tabia binadam badilishatin hiitatii ennan wonsun kulli abbat ijemmani waatin akan itati fet unnum itataa, waat aksun midafeno fet unnum midafetta, <hesitation> maan ennan wontun rahisi hamtua binaadamtin won ishin midafenno fet tahiitan hinjirtu, dub binaadamtin <hesitation> mabadiliko nafti ishia ishit ijemmani, wionnin aratan nam dansa ittati fed hiitaa, woinin hattu hiitati fedine garum ufgalche tabia ufyake hiita. <hesitation>